ମାତିରେ ତ୍ଯାରୀ କରୀ ଚୁଲୀ ଥା। ମାତିରେ ତିନନୁତି ମୁନ୍ଡୋ ଥାଂ। ଜାପଦରେ, କୋକିଛେ ହଂଡି ଧେକ୍ଚି କଡାଈ ରଖୀ ରଶ୍ଯେ କରୀ ଥା। ଅଵୂ। ରଶ୍ଯେ କରୀ ଥାଂ ପର ସାଜ୍ଯ କରୀ ଥା ଏବଂଗ ତାରଓ ଗୋଟେ ବୋଟା ରାସ୍ଠା ଥା। ଜାଫାଲେର କେ କାଠ, ପାଲା ଔର ଇତ୍ଯାଦୀ ଆମାଲୀ ଆମାଲୀ ସମଗରୀ ପେଲା ପାଲା ରଖି ରଶ୍ଚେ କରୀ ଥା।